ସାଧରନତ କୁକରୋ ମନେ ପ୍ରତି ଦିନ ଅତିକ କମରେ ତୀସ ମିନୀଟ ବଯାମ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ କରନତୀ। ତାତ୍ଯାପେ ଯହାଂ ତାଂକା ବଯାସନ ପ୍ରତି ସଂଜୁଗତ ସ୍ଵାସ୍ଥୀ ଏବଂଗ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାର ଉପରେ ନିର୍ଭରା କରେଂ। କୁକରୋ ବଯାମ କରେବା ପାଏଂ, କେତେ ସୁଚନା ପାଏଂ, ଅଧିକୋ ସୁଚନା ପାଏଂ, ତୁମ୍ହେଂ ତୁମ୍ହେଂ ଵେଟ୍ର ପରଵଶ୍ଵ କରାଜ। ବାଈସ କୋ କୁକରୋ ବାନନା ପାଏଂ ବଯାମ। ବାଈସ କୋ କୁକରୋ ପୈତାଲୀସ ମିନୀଟ ରୂ ଦୀ ଗୁଣା ପର ଚଲ ବଯାମ କରେବା ଉଚିତ। ଗଟୀ ଦିନାଁ ଚଲ ବାଈଂ କେଂବା, ଅନେକ ଥାରା ଚଲ ବାଈଂ ପରେ, ପାକୋ ଏକ ଗୁରୁତ ବୁର୍ଣ ଭୂମିକା ପାକୋ, ତେ ଗୁରୁତ ବୁର୍ଣ ଭୂମିକା ଗରହନ କରେଂ। ଜିତନେ ଵିଡେ ତୁମ୍ହେଂ ଚଲ ବାଈଂ ବାଈଂ।